сәлем достар біз бүгін екі кесе подкастының кезекті санын бастап отырмыз бүгінгі тақырып біз неге кәріліктен қорқамыз
менің қонағым галымжан оразымбет және мен белла орынбетова
амандассаң болады сәлеметсіздер
енді кәріліктен қорқамыз дегенде кәріліктің әр түрі бар және менің ойымша ол менің байқауымша нақты қорқамын деп айта алмаймын бірақ ұнамайды деп айтуға болады біздегі кәрілік яғни ешқандай қорғалмаған
осы жерде бір сұрақ қойсам болады ма мысалы жастар туралы біз айта аламыз иә мысалы жастар біздің болашағымыз
мхм барлық жақсы балаларға мхм ал қарттарға қатысты бір сенде бір жақсы бір позитивті нотада ұрандар бар ма сондай
енді дәл қазіргі мен көріп жүрген мысалдарда нақты бір әдемі нелер жоқ
жоқ мысалдар емес жалпы ауызында қалған елдің ауызында қалған нелер көбінесе негатив сипатта яғни қарттар қалай болу керек деген нәрсені қарияларға біз мхм бір рамкалар қойып тастағанбыз да
мысал үшін немере бағып отыру керек там бала шағаның несін қарау керек барлық олардың тұрмыс салты өмір салты сол үймен шектеліп қалған да
а олардың жеке қалауы мысал үшін олар өзінің ортасымен араласқысы келетін шығар мүмкін олар қыдырып жүргісі келетін шығар тіпті олар немерелерден демалғысы келетін шығар бір сәт иә
мен енді өзімнің туыстарымның мысалында айта аламын м енді көбінесе кемпір адамдар ғой
ммм немерелері кемпір деген сөздің өзін айтшы қандай бір мағынасының өзі басқаша қабылдануы мүмкін енді і факт ол кемпір екені иә мхм енді оған қаттырақ тоқталмай ақ қояйық
апаларым бар да мхм миы ашып жүреді жаңа немерелеріне бағады қарайды жаңағы бала шағасы жұмыста өзінің и
бір демалыс күндері жаңа өзінің балалары немерелерін алып паркке кетеді бір жаққа кетеді қыдырып кеткен кезде өзара әңгімелесіп отырған кезде айтыда да бір миым тынышталып қалды балалардан демалып деп
то есть ол мысалы көмекші бір рөлінде де ол балаларға қарайды бірақ балаларын қарататын кезде
келіні мен ұлы мүмкін әлде немесе қызы мен күйеу баласы жаңағы апаны алмайды да балаларын алып ол просто бір
біз негізі шынында да біздің қоғам бір екі жүзді қоғам сияқты да
біз айтамыз і жаңағындай сыйлау керек құрметтеу керек деген сияқты бірақ шын мәнісінде біз өзіміз құрметтеп сыйлап та жатқанамыз жоқ
мен неге жаңағы сұрақты қойдым саған сен өйткені айтасың мен ііі кәріліктен негізі қорықпаймын дейсің иә
бірақ кәрілік деген мәселе қорқытуда емес ол бір жаңағындай мүсіркейтін бір нәрсе сияқты кәрілік деген
өйткені біз кәрілік деп айтқанда көбінесе қарттарға қамқорлық дегенді ғана айтамыз да болды
қарттар күні біз барып хабарласып жыл бойы сөйлеспейміз де шын айтқанда кәрі ы әке шешемізге ата әжемізге деген сияқты мхм
сондықтан да бұл жерде бір мүмкін қорқатын да емес шығар мүмкін тіпті біз былай келгенде жас болып өлімнен қорықпаймыз мхм
мәселе өлімнің м болмауында емес кез келген адам кез келген сәтте жоқ болып кетуі мүмкін
бірақ жас кезде оны ойламайсың да вот кәрілік кезінде адамдар өлімнен одан сайын қорқа бастайды
ол мәселе өмірдің бітуі емес бір сондай мүшкіл халге қорқатын сияқты
өйткені кәрілік бізде ассоциация тудырады ол жағдайы нашар қалт құлт етіп дірілдеп жаңағындай сондай адам деген сияқты
енді физикалық жағынан дұрыс ол неизбежность деп айтады ғой орыстар мхм қашып құтыла алмайсың бәрібір енді физикалық жағынан тозу басқа жағы болады
маған көбінесе қызықтыратын несі өмір салты кәріліктің
біз иә жаңағы сен айтып отырсың ғой қамқор болуымыз керек сыйлауымыз керек сөзде барлығы бар да а шын мәнінде мхм олар біз қамқорлық объекті емес қамқоршы ретінде ғана қараймыз
олардың еркі де жоқ та құқы бірдеңені таңдау мысалы баласын бағамын бақпау деп олардың құқы жоқ өйткені ол болып қажет образ да біздің жасап қойған
а ең жаман нәрсесі білесің бе не
біздің қарт адамдардың өзі сондай түсінікте де
ол сен ойлайсың ба олар өздері соны қалайды деп әлде олар шын мәнісінде
қалайды емес менің ойымша олар басқа нені көрмеген басқа мысалдарды басқа тұрмыс салтын
олардың көзін ашып көрген ана немере кезінен өзінің кішкене кезінен көрген қарттық туралы образы солай да
мхм және қарттық деген дәл осылай болу керек яғни қарттықтың басқа модельдерін басқа бір нұсқаларын көрмеген де мхм көбісі енді барлығы үшін айтуға болмайды ғой
а енді мысалдарда жаңа айттым ғой бір мысал немерелері кеткен кезде миым тыныштап қалды деп өзімен өзі отырып әңгімелейді яғни олар ол нәрсені қалайды
бәрі бір ол немересіне деген жеккөрініш емес қой бірақ оның да бір тыныштығы болғанын қалайды демалғысы келеді
екінші бір мысал бұрынғы жұмысымда мысалы үшін біз көп шаралар ұйымдастыратынбыз и сол жерде міндетті түрде аудандық ардагерлер кеңесін шақырамыз мүшелерін мхм
бір жиырма бес ата апалар бар мхм көбісі апалар
жиырма бес адамды міндетті түрде шақырамыз олар келеді бірге келеді міндетті түрде м бір столға жеке жайғасады
и өздері бір әзілдері бар сыртынан бақылап қарап тұрсаң сүйсінесің де
бір сырттан бір моралист қарайтын болса кішкене оларға мораль оқуы мүмкін бірақ олар өзінің жасына лайық бір бірімен әртүрлі әзілдер айтады мхм
әзілдеседі күледі бір біріне жаңағы жетпіс бес сексендегі шалдар жетпіс бес сексендегі кемпірлерге әйтеуір жаңағы қыз жігіт сияқты әзілдер айтады да мхм
а былайша қарасаң сыртынан сүйсінесің сондай бір өзінің ортасы былай жас деген оларда өлшем жоқ уже өз ортасына түскен кезде
олардың көбісі қазақ па орыс па
басым бөлігі қазақтар мхм но орыстар әртүрлі ұлттар да бар но басым бөлігі қазақтар мхм
олар үшін жаңағы сенің жайған дастарқаның құрметің соншалықты бір не емес маңызды емес иә оның барлығы оның үйінде де бар басты коммуникация иә коммуникация бір бірімен мхм
үйден шығу жаңағы ортадан бар ғой мхм төрт қабырғадан шығу кішкене тынығу и өз ортасында болу
мысал үшін енді дәл сол әзілді ол келінімен баласымен айтып отырса ол басқаша нәрсе де ол қабылданбайды ол айтпайды да оны
а енді өзінің қатарымен әзілдесу солай уақыт өткізу
давай былай жасайық мысалы біздің қоғамда идеал ата әженің функциясын айтайық
олардың образын жинақтап көрейікші мысалы і ең жақсы деген үлгілі деген ата мен әженің образы қандай болу керек
ол міндетті түрде кимешек тағуы керек енді орамал тағу керек атамыз енді прямо сондай тақиясы бар сондай адам иә мхм
сосын олар үнемі тойдан қалмайды міндетті түрде мхм
барлық олардың басты мерекесі жаңағы ас беру қонақасы той томалақ сондай сияқты иә
даже осылардың өзінде оның несі құрметтен гөрі оларға бір декор
жоқ оны сосын талқылайық мысалы ы олардың ы жаңағы басты негізгі жақсы көріп айналысатын ісі ол немересімен әңгімелесу мхм ертегі айту деген
олардың негізгі үйде тұратын жері ол жайлы төсегі бар мхм телевизордың алды ортасы осындай шамамен иә
ммм оларға ең жақсы сыйлық мысалы апаға орамал міндетті түрде атаға әйтеуір мүмкін рубашкасы шығар әйтеуір бір иә
м солай и көбінесе жаңағы бір жерде басқа қалада басқа ауданда тұратын балалары қыдырып бара жатқан кезде үйдегі үлкендерге бір нәрсе алайық деп міндетті түрде жейтін тәтті нәрселер алады
барлық олардан күтетін нәрсе сол сияқты да иә көп байқаймын
үлкендерге деп иә и мамасына міндетті түрде бір не а вот ы ер адамдармен келген кезде ондай мысал нақты айта алмайды екенмін именно
жаңағындай үйдегі шалға болмаса үйдегі атаға бір нәрсе алайық деп жатқанын мхм иә анасына бір орамал бір нәрсе алып жатады иә
даже осының өзінде кішкене нелер бар м а енді
жаңа ішу мәселесіне мораль деген нәрсені жинап қояйықшы шындап келгенде ол әншейін кәрілік деген бір жас та факт және иә
қазір тоқтай тұр енді сен өзіңді сипатташы сен мысалы өзің қартайдың иә мхм
сен нені қалайсың жаңа сенің ортаң саған беретін сыйлықтар сенің баратын мереке ммм сенің өткізетін уақыт қандай болу керек енді соны айтып бер
маған ба иә сен мысалы қартаясың
иә жақсы қартайған кезде енді армандап көруге болатын шығар мхм
енді мен қартайғанға дейін мүмкін көр нәрсе өзгеретін де шығар
міндетті түрде олардың қасына көбірек болуға тырысасың басқасы бар но при этом мен өзім замандастарымнан қол үзіп қалмайтын ортам болса иә сосын
одан кейін жаңағындай көбінесе мынандай дәлелденген нәрсе бар да адамның ой еңбегімен айналыспаса қартаю процесі өте тез жүреді иә тез не қылады мхм
сондықтан міндетті түрде ой еңбегімен
ол ой еңбегімен айналысқан кезде мемлекетті қоғамды дамытатын бір өнім беру міндетті емес ол өзі үшін бірінші кезекте
ми қозғайтын білмеймін шахмат ойнайтын бір ортасы болу керек шығар оның енді кроссворд шешетін шығар мүмкін шал кемпірлер бір жерге жиналып отырып мхм мүмкін мәселе талқылайтын шығар
бізде кейбір нәрселерге мынандай көзқарас байқаймын да бір әжелер бір әжелер деген группа ашып алып өлең айтып бір үйірме жасап жүрсе біреулер айтады не керегі бар осының жасында
жоқ ол именно сондай белсенді өмір салты болуы керек те мхм
мен өзімнің кәрілігім солай көремін белсенді өмір салты
саған і мысалы сыйлыққа не әкелгенін қайласың немерелерден иә
кітап мүмкін мхм оқитын жаңағындай ми қозғап отырып оқитын кітап немесе
гаджеттер гаджеттер сосын түрлі приложениелер жаңағындай ми қозғап жаңағындай миды белсенді жұмыс істететін нәрселер
и және тек қана ол сыйлық түрінде емес а может абонемент абонемент неге
маған орамал емес маған сондай иә абонемент салонға спа ға мысалы сондай абонемент әкелгенін қалайтын едім
кинотеатрға билет әкелгенін қалайтын едім м сондай бір і сыйлықтар әкелгенін қалайтын едім мысалы мен
сосын менің ы көп өткізетін уақытым мүмкін үй жаңағы телевизор мен жаңағы төсек емес менің м мүмкін паркте мүмкін жаңағындай кинотеатр көрмелерге деген сияқты дүкен аралауды мүмкін қалайтын едім иә
сөйтіп маған қоғам олай жаңағындай өзінің бір рамкасына тықпайтынын қалар едім
сосын мысалы сен немеремен уақытты көбірек өткіземін дейсің ал мен мысалы шаршаймын мен осы уақытқа дейін мысалы қазірдің өзінде өмір сүремін
балаларымды жаңағы жағдайын жақсарту үшін мен түнге дейін жұмыс істеймін шынын айтқанда мен бір жұмыста істемеймін ешқашан екі үш жұмыста жұмыс жасаймын
и мен оның тоқтағанын қалаймын
мен мысалы кеше де балаларыма бір ұрсып айтып жатырмын да жиырмаға толасыңдар ма кетіңдер балаларыңды алып кетіңдер мен сендерді бақпаймын мен өмір сүргім келеді деп
мен ойлаймын мысалы мен зейнетке шыққанда мен нағыз өмір сүремін деп
бірақ егер маған қайтадан бір образды танып немерелерін үйіп төгіп әкеліп отырғызып қоятын болса оның несі өмір онда маған қазірдің өзінде ешқандай стимул жоқ не үшін мен өмір сүруім керек сонда
жаңағы бітіру үшін жиырма жыл мен өліп талып жұмыс істеймін
әрі қарай мен тағы просвет жоқ та ешқандай мхм
енді бұл жаңағы мен айтқан нәрселер өзім тұратын жерімде енді болашақта қай қалада қай ортада тұратыным білмеймін ғой ол өзім ортама қатысты
екінші нәрсе бар ол әлем аралап кету
саяхат саяхат жай ғана
мүмкін енді ол кезде менің жұбым аман есен болатын болса жұбым бар болатын болса мысал үшін просто сонымен алып саяхаттап кетіп әлем аралау көру ол міндет ну қалаған жағыңа да мхм
и дәл қазір дәл сол нәрсеге жұмыс істеу керек иә бала шаға бар ол дәл қазіргі несі қамтамасыз етілу ол да маңызды
и жаңағы пенсионный фонд деген нәрсенің бір ғана мен үшін плюсы сол да мхм яғни сондай гарантия бар мхм
ертең мен не қылған кезде осыны алып бала шағама үй алып беріп жаңағы не емес өзіме жарату
шетелдерге барғанда сонда мысалы ну бір бір жыл бұрын жаңағы таиландта болғанда ол жерде тіке көргенім мысалы сол жерде жағажай
ммм өте арзан ы спиртті ішімдіктер ол жерде музыка ол жерде дискотека бірақ ол жерде жастар емес үлкен кісілер көбірек болды
еуропадан келген қолын ұстасып алған жаңағындай кемпір шалдар өте көп болды
ііі мысалы шетелге барғанда кез келген елге барсаң сен туристтердің көбісі жаңағы жастар емес үлкен жас екенін байқайсың пенсияға шыққандар
және байқасаң
иә үлкен кісілер кемпір шал өздері екеуі ғана
ііі алдынғы жылы ыстықкөлге барсақ сол жерде тоже шу шу етіп жаңағындай үлкен кісілер жиналды мхм білмеймін испаниядан ба қай жақтан келгенін
жаңағы үлкен кісілер біздің ол жерде жаңағындай і жастарымыздан гөрі сондай кісілер көбірек келіп жатыр мхм
енді туризмді дамытқанда да меніңше мынандай көп айтады ғой жастарға андай мындай жаңағындай тау шаңғысы бірдеңе деген сияқты ондай емес үлкен кісілер келетін туристердің басым бөлігі иә олар семейныйлар
сондайларға жағдай жасау керек керек шығар мүмкін
жаңағындай яғни ы қыдыру жаңа сен айтпақшы саяхат құру ол жастардың емес үлкен кісілердің жаңағындай еншісінде
басқа әркімнің өзінің несі болады деп ойлаймын мысал үшін шаңғы базасы басқа жерлерге активный отдых көбінесе жас адамдар барады иә мхм ну отыз бес минус қырық
а бірақ соңғы рет барғанымда шаңғы жаңағы өскеменде мен астанадан келетін бір жұпты кездестірдім
ата мен апа немерелерін алады екен өздері де үнемі жыл сайын сол жаққа барамыз дейді бір мхм
мүмкін естиді ме естімейді ме кейіннен аттарын сұрамадым бірақ екі жыл қатарынан сол кісілерді көрдім
ол өте маңызды менің ойымша
сосын біз ііі стереотиптер бойынша бізде ы жаңағы үлкен кісілер олар активті спортпен і айналыспайды деп ойлаймыз көбінесе бірақ шын мәнісінде олар да айналысатындар бар
біріншіден өте аз байқаймын екіншіден жаңағы өзін адам кәрілікке дайындау деген нәрсе бар ғой
мысал үшін қазір екеуіміздің әңгімеміздің өзі менің ойымша бір өзіміздің біздің дәл қазір қариялар үшін бір нәрсе шешу емес өзімізді дайындау да дұрыс айтасың
біреудің қарты үшін шешкім келмейді мен өзімнің қарттығымды қалай көремін деген нәрсе иә
бізде қазір адамдарды байқасаң қариялыққа дайындалған кезде дайындығының өзі бағыты солай ғой мхм үйде отырамын бала шаға қараймын
атаның образы міндетті түрде тізесіне баласын отырғызып алып аңыз әңгімелер айтып беріп отыру
ғалымжан сенің мамаң неше жаста
биыл жетпіске толады
жетпіске толады ол да сондай бір стандартты ііі жаңағы кемпір шал рөліндегі кісі ме ол нені қалайды сен одан сұрадың ба
а білесің бе өткенде екеуіміз осы шет жағасын сөйлесіп көрдік қой мхм содан кейін барып мамама не қылып көңіл аударып сөйлесе бастадым да мхм нені қалайды қалай жүргісі келеді
шыны керек тоқсан алтыншы жылы пенсияға шыққан енді ол по возрасту емес медик болғаннан кейін жиырма бес жыл стажбен шықты
ол кезде тоқсан алтыншы жылы ол қай жаста болды қырық бес жаста ма болды мхм и содан бері үйде отыр екен представляешь
содан бері ешқай жақ шықпаған
мхм ну шықпағанда жаңағындай белсенді шығу жоқ та енді қонаққа барады жаңағындай той томалақ олар әншейін барып бір құрмет көрсететін объект мхм сол ретінде барып қайтады екен де
шыны керек мен даже мамамды кейін содан кейін ойлана бастадым так енді менің мамам бір нәрсе істеймін дейтін болса немесе сондай бір пансионаттар орталықтар ашатын болса өзім қууым керек мхм
то есть қартаю процесін былайша жеңілдету комфортты өткізу керек и қартаю процесін тежеу керек те мхм өйткені ол маған керек и мамам ғой ол қанша дегенмен
и өткенде жақында соңғы төрт бес күннің ішінде қарағандыда жаңа бір пансионат орталығы ашылып иә қозғалысын жақсартатын бір і не бар сонда пансионат бар
жоқ анау пансионат мен оқығаным ол жерде многофункциональный ол жерде даже курстар бар ол пансионат емес ол орталық
а пансионат емес пе орталық а кәдімгідей ардагерлердің несі күндіз барып келетін орталық
енді менде сондай бір арман бар тезірек менің қаламда ашылса мүмкін мен мамамды сол жаққа жазамын мхм
одан кейін тағы бір нәрсе қуантады ммм осы жылдың басынан или өткен жылдың аяғынан бастап каким то образом ол өзінің нелерін кластастарын тауып алды
тамаша кластастарын тапқанда барлығы анандай бұрыннан менің мамамсыз араласып жүрген емес бәрі бір бірін тауып алды да иә
баланс салып беріп отырамыз мың теңге екі мың теңге и отырады да телефон но қазір дәл қазіргі оның қарым қатынасы телефон деңгейінде ғана да
мхм а жоқ өткен жылдың ноябрінен басталды ол содан бері кластастарының тойларына бір юбилейлеріне төрт бес рет барып келіп қойды мхм
даже сол барып келген кезде а мынау мамам үйден шығып сондай бір нәрсе істеп жүр ғой деген ой келмеген де өткендегі әңгімеден кейін қарадым уже қуана бастадым да
мхм жақында сегізінші февраль күні шымкент қаласынан там екі жүз елу или үш жүз километр жерде кентау деген қала бар мхм бір кластасының жетпіс жылдығына барып келді
а мен соның барғанына қуандым кәдімгідей іштей
ах өзінің несіне барды ең басты коммьюнити тауып алды
ең басы өзінің ортасына барды ең басты ол үйден шықты қозғалды и памятьтті де жасартады ғой мысал үшін ол барған кезде кластастар не айтады
мектептегі приколдарын ең бастысы өздерінің есінде қалып кеткен жиырма отыз жасар сол кездегі апай ағайларын есіне алады мхм бір біріне шутка айтады әртүрлі иә мхм
и сол нәрсеге қуандым да сондай бір процеске
енді мен қазір енді бұрын прослушка не қылатынмын қазір смартфон алып бердік
айтыватырмын сен вотсаппқа қосыл әлеуметтік желіге қосылды ма
әлеуметтік желі болғанда міндетті түрде фейсбукте жаңағы негатив оқуы міндетті емес жоқ иә вотсапптың өзін қолдану мхм соған бейімделсе әрі қарай уже кетеді белсенді өмір
но бір жағынан кеш болу мүмкін бірақ енді кеш деп оны байлап қоймайсың ғой мхм
то есть сондай бір ішкі қуаныш бар да оның сыртқа шығып сырт әлеммен кішкене не қылып отырған а дәл қазіргі өмірі оның тек қана немерелермен
азаннан түске дейін ғана тыныш оның түсте бір немересі келеді сабақтан екінші немересі несінен келеді там садиктен кешірек келеді и басталады екеуінің қырқысы ал өзіне сұрақ қойдың ба ол не туралы армандайды жалпы
а вот мен осыны сұрап көрмеппін мені үнемі қызықтырады жаңағы ыыы қоғам таңып қойған образдардан тыс өзі нені қалайды
а мен соны армандары бар шығар мүмкін
мен өйткені маған да қызық мен ертең нені армандаймын мен қазір армандауым мүмкін иә ыыы өзімнің подружкаларымды достарымды қартайғанда солармен барып тұру
бір жағынан біздің эгоизміміз де шығар оның жаңағы ылғи қасымызда болғаны даже соншалықты үйден аз шығатыны ол адамның анда санда бір туысқандарға екі күнге қыдырып кетсе біз кәдімгідей іздейміз мхм
сезіледі үйде оның жоқ екені де содан кейін үйде көргің келіп тұрады ол біздің эгоизм мүмкін сағыныш нелеріміз шығар
вот именно сенің менің қажеттігіме ғана керек не сияқты да айналып келгенде
соңғы төрт бес жылда ғана бұрын вообще не қылмайтын ше үйден шығып былай көп қозғалып не қылмайтын соңғы төрт бес жылда ғана жылына бір рет неге қуамыз санаторийге баршы
и то барғысы келмейді қойшы мен ол жаққа барсам он күн жүремін жиырма күн жүремін немерелерімді сағынамын
үй немерелерің сенің үш жүз алпыс күн қалған уақытта қасыңда болады
біз қуып жібергендей жібереміз де то есть өзінің де бір особо шығуға несі жоқ
ну санаторийге барады жаңа адамдармен танысады өзінің ортасымен бармайды
а мен өзім ойлаймын дәл қазір дәл қазіргі этапта ол жаңа кластастарымен санаторийге барсыншы с удовольствием келіседі өйткені ортасы бар
енді жаңа орта мен бұрынғы өзінің жаңа танитын ортасы екі бөлек деп ойлаймын
пансионат деп айтқаның жақсы болды бір жағынан мысалы бізде қарттар үйі дегенде бір байғұс жағдай сияқты да
баласы әке шешесінен құтылу үшін бір тастап кеткен деген сияқты ал шетелде пансионат қарттардың пансионаты жақсы қабылданады мхм
жағдайлары жақсы адамдардың өзі ата анасы үшін пансионатқа береді де өйткені ол жерде орта бар
балаға м қанша дегенмен күні бойы жұмыста кешке дейін енді келіп ол да демалғысы келеді ғой адам деген мхм
ыыы сондықтан бұл жерде ол қоғамда пансионат қарттар үйі ол нормальный нәрсе қалыпты
мысалы форс мажорда мен үнемі ойлайтынмын анау немересі өзінің әжесін ең жақсы көретін әжесін неге қарттар үйінде қалдырып кетеді өзі спокойно жұмыс істеп жүреді и табысты адам болып деп
бірақ ыыы ол нормальный нәрсе мысалы
ол жерде екі нәрсе екі түрлі қарауға болады да біріншіден қарттар үйіне немесе пансионатқа адамды алып бару себебі
біріншісі құтылу ол адамнан мхм екіншісі ол адамға деген қамқорлықпен менен демалсыншы деген мхм бұл да өте маңызды да
е бәле болды мына кемпір немесе мынау шал уже надоел апарып тастайыншы осыны құлағым тынышталсын деп то есть оны шығарып қуып мәжбүрлеп шығарып тастау бар
екінші нәрсе бар оның келісімімен оның қалауымен апару менен демалсыншы мына немерелерден демалсыншы ааа
жаңа сен айтқан нелерінде де өте орынды бір жер бар мысал үшін бес күн олар жұмыста мхм әже оларға қамқор
и тут әже демалу керек кезде олар бала шағасын ғана алып демалысқа кетеді де мхм жаңағындай иә аквапаркке барады там түрлі неге ойын сауық орталығына әжені неге алмайды
ну әже өзі айтады ой сендер өздерің бара беріңдер деп ну конечно енді аквапаркқа баратын болса
а әжесімен бірге басқа міндетті түрде аквапарк емес қой ол мысал үшін қыста аквапаркке бармайды ғой
жақсы енді бәрібір алуға болады бірақ мхм біздің ыыы өзіміздің біздің қарттық қарт адамдарға деген қатынасымыз дұрыс емес мхм менің ойымша
сосын жаңа қарттар үйі дегенде бізде негатив қабылданады өйткені қарттар үйінде шынымен де жағдай онша жақсы емес
ну бару себебі көбінесе солай ғой мәжбүрлі барады ғой иә
бару себебіне де байланысты деп ойлаймын
а егер өз еркімен баратын немесе бір апта жаңағындай міндетті түрде сол жерде жаңа пропискаға тұрып өмір сүруден бөлек
әншейін бір апта барып демалып қайту үшін сондай орталық болса пансионат болса қарттар үйі емес
енді бір апта деген ол уже басқа нәрсе бір апта дұрыс емес шығар м үнемі онда болатын болса онда кішкене жағдай да басқа болады
бір біздің қоғам шынында да екі жүзді өйткені біз қарттар қартаяды дейміз де бірақ шынында да қарттар үйіндегі адамдар мүмкін мысалы олар біледі бұл адамдар просто тастанды адамдар екенін
олардың құқы қорғалмайтынын біледі де сосын әртүрлі м тамағын да дұрыс бермейді дәрі ем домын да дұрыс жасамайды тіпті ауыстыратын нәрселерін де ауыстырмайтын шығар мүмкін мхм
сосын біз өзіміз де бір қарттар үйіне біреу апарып тастаса ата анасын мысалы оңбаған екен үйіне неге сиғызбады
ол қаншама тәрбиеледі деген сияқты біз де өзіміз күстаналап жаңағы адамның жер жебіріне жетеміз ғой шын айтқанда
ал егер біз өзіміз мысалы қарттар үйін басқаша қабылдап ол үшін жағдай жасайтын болатын болсақ
мысалы қарттар үйі мен келісімшарт жасап жаңағы бір кинотеатр олар үнемі бізге келсін мына күн мысалы мына сағат қарттар үйінің сағаты десе
басқа пансионаттардан адамдар келе бастаса мүмкін білмеймін қоғам көбірек енді құшағын ашса жаңағы қарттарға көзқарасын өзгертсе мхм мүсіркеу емес жаңағындай шынында да тең құқылы адамдар дейтін болса
мысалы тіпті автобустың өзінде өзіміз де талай м бір ренжідік қой ой осы кемпір шалдар таңертең не істеп жүреді екен автобуста деген сияқты мхм иә
мен де өзім шын айтсам айттым айттым айтпадым емес мен де сөйтіп ойлайтынмын үйінде не қылып отырмайды осылар деп бір жаққа баратын болса
немесе тағы да бір шулап шыға келсе мысалы ойлаймын сол зейнеткерлердің басқа жасайтын жұмысы жоқ
ыыы менде осыған сәл көзқарасым өзгерген бұрынғы жұмысымдағы тәжірибе болды да
мысал үшін енді адамдардың проблемасымен көшенің жаңағы домкомдары болады бір
домком деген не нәрсе
домком ана не тұрғын үйдің несі кск кск емес не совсем кск но
кск сәл басқа но сол бұрынғы кеңес кезіндегі сияқты ма иә кеңес комитет бір і уличком дегендер болады жаңа көшенің белсендісі сол көшеге жауапты
соларды байқасаң көбінесе елу плюс адамдар да мхм елу немесе алпыс плюс
басында соларға акиматтағы адамдар ренжитін өйткені барып шынымен шаршатып жібереді мхм
сонда барғанда ол өзіне сұрамайды і ауладағы балаларға немерелерге сұрайды да мхм мыналардың ойнайтын алаңы жоқ
мынаның бұзылып қалды мхм мыналардың жолы дұрыс емес осыны жөндеңіздер деген қоғамға керек нәрселерді сұрап жүреді де өте белсенді
и акиматтағылар жақтырмайды осылар отырмайды ма үйінде не жетпейді осыларға қартайған кезде деп
ыыы соларды көріп солармен тікелей жұмыс істеген кезде мен қайта соларға сүйсінетін болдым да
именно қазіргі жаңағы тұрғын үй көше жаңағындай частный секторда көбінесе
көптеген проблемаларын шешуіне тікелей атсалысып жүрген солар да
мен саған келесі сұрақты қояйын деп едім как раз мысалы адам орта жас болады иә мысалы қырық қырық бесте ііі
орта жастағы адам мхм сосын зейнеткерлікке шығады алпыста сосын бірден жаңағындай ііі кәрі адамға айналып кетеді
сонда қашан қалай айналатын құбылыс деп і сұрайын дегенмін
сөйтсем шынында да олар зейнеткерлікке шыққаннан кейін жаңағындай белсенді ііі бір позициясын ұстанып өмірді өзгерткісі келеді бірақ біз жаңағындай жақтыртпаймыз да қайтадан осы бір зейнеткерлер мазамызды алды ау деп
сол кезде олардың мүмкін көреді де біздің позициямызды біздің бір жаңағындай бір жақтыртпағанымызды сосын ақырын ғана м қысылып үйде отырады бірнеше нәрсе себеп мен көремін
бірінші зейнеткер жасқа жеткен кезде зейнетке шыққанда мхм екіншісі алғашқы немеренің пайда болуы и содан кейін жаңа біздегі қарттарға сызып берген рамкалар
үшеуі алдынан шығады да мхм и ол үшеуін де қабылдайды
сонымен сынады да и сынады кәрі і жаңағындай и өзінің жаңағындай іштей сондай қарттыққа өзін дайындаған то есть қарттықтың басқа моделін басқа нұсқаларын білмейді немесе ойланып көрмеген
енді сен қазір қарашы ойланып көрдің әйел адамдарға орамал аламыз деп жатырмыз мхм
жаңа неге фитнес нелерге плавание бір нәрселерге алып бермеске
ал даже сол бағытта ойланып көрмегенбіз де
и сол жаңағы үш үш төрт факторлармен бетпе бет келеді де қатарынан алғашқы немере зейнеткерлік жас қоғамның жаңағы рамкалары деген сияқты и болды ол автоматом сынады осы жерден
одан кейін бір енді тыңдауға ыңғайсыздау болуы мүмкін көпшілікке но бәрібір айтылып талқылануға мен талқылануын қалаймын осы мәселенің
сен жаңа сұрап отырсың ғой нені қалайды нені көргісі келеді деген мхм бір екі мысал айтып бере
менің бір алыс туысым бар анда санда жаңағындай бір үйде болып қаламыз
түнімен отырып телевизор көреді мхм үлкен кісі жетпістен асқан
түнімен отырып телевизор көреді ну хорошо кім көрмей жатыр телевизор барлығы көре берсін
и мен бірнеше рет байқадым ол эротический фильмдер көреді екен сондай бір контенті бар нелер мхм тұтас содан тұратын емес мхм
и бір нәрсені байқадым түнде енді мен қазір әлеуметтік желіде отырасың бір жарымға дейін екіге дейін немесе жұмыс орындайсың отырып
и сыртқа шығып келейін деп шыққан кезде байқаймын сондай нәрсе көреді и мені көрген кезде канал ауыстырып жаңа панически
ыңғайсызданады ғой ыңғайсызданады
біз оларды өнегелі ата мүмкін мхм иә
сондай образ және қарттыққа сондай образ а хотя ол адам ғой бірінші кезекте қарт па басқа ма мхм
и кейде сондай нәрсені байқаған кезде мен одан өзім ыңғайсызданамын да яғни оның мен туралы сондай пікірі демек сондай
ы ғалымжан мені түсінбейді мхм оның да образында сондай бір басында бір моралфаг отыр и ол мені
а вот именно осы жерде мен өзімді жеңе алмаймын да мхм көке сіз осы нәрсені қарай беріңіз это нормально
то есть кейде мен сонымен отырып қасында отырып сол нәрсе туралы сөйлескім келеді шынымен сөйлескім келеді
бірақ сөйлеспейсің айтқым келеді
бір не бар екенін білмеймін не кедергі бар екенін білмеймін мен сол нәрсені жасай алмаймын просто жасай алмаймын
а хотя ол оның жасында енді қарашы соның сол контентті көргеннен сол нәрседен біреуге зиян бар ма
жоқ ешқандай а оның қалауы а неге оның то есть
сол нәрседен бас тарту керек
енді тағы бір мысал ол тіпті одан да сәл ыңғайсыздау мхм тыңдауға
тоқсаныншы жылдары тоқсан бес тоқсан алтыншы жылдары ммм бізде үлкен орталық базар бар тұғын сол жерде видеосалондар болатын еді ғой мхм көрсететін иә иә жаңағы
и біз видеосалонға барамыз түрлі фильмдер көреміз и бөлек бір несі болады залы болады кинозалы болады жаңа порнофильмдер көрсетеді мхм
и біз ол кезде қанша жаста мен он екі он үш жасар баламын маған да көру қызық мхм мен сол жерге кіремін ақшасын төлеп
и бір залда үлкен алпыс жетпістердегі шалдар отырады
екеуіміз де бір фильмді көріп отырмыз олар менен ыңғайсызданып отырады қипақтап мен олардан ыңғайсызданып отырамын кішкентаймын ғой мхм бірақ бәріміз бірге көреміз
а сол кезде мен ішімнен жаңағындай осуждать ететінмін соларды соттайтынмын мынаның жасында ұят емес пе
кәдімгідей мен соларды соттап қарап отыратынмын ұят емес пе а сен
а олар айтатын шығар мынау ұят емес пе и бірақ бәрібір оның ыңғайсыздану себебі мынада ғой ііі мыналар қарттық образым туралы иә иә көзқарасы өзгерді
а хотя енді қарашы соның сол нәрсені көргеннен кімге зиян бар ол көшеге бір шығып бір нәрсені жасайды ма
жоқ әрине біреуді зорлайды ма ол ештеңе
а ол оған ұнайды и көре берсін
енді мысалы қарашы бізде бұрынғы қазақтарда мысалы қазір айтамыз ой біздің қарттар бұзылған деген сияқты баяғының кезінде де болды ғой алпысбай жетпісбайлар сексенбайлар қайдан шықты
мхм мысалы жас иіс деген оларда да болған мысалы қартайып бара жатқанда адам мүмкін ыыы м жас бір білмеймін әйелін тоқалын алғысы келеген шығар бәйбішесі қайтыс болып мысалы
мхм а қазір мысалы біздің ата анамыз өйтіп аламыз десе біз жақтыртпаймыз шынын айтқанда мен өзім де жақтыртпайтын едім мысалы
м енді жақтырпағанда мынандай нәрсе бар иә эгоизм бар бұл жерде мен де дәл қазір анам жетпіс жасында біреумен отау құрамын десе мен де жақтыртпаймын білесің бе себебі неге
өйткені ойлайсың ол оның жағдайын
мен бір мысал айтайын бір туысым да болды ол өзі жас адам қырық жаста ма қырық бес жаста ма бір әпкем тұрмысқа шықты үлкен кісіге жетпістен асқан шалға мхм тұрмысқа шықты
бізде әйел адамға деген енді бір бұл басқа проблеманың
сондай бір әйел адам екінші деңгейлі деген көзқарас ұстаным бар да
и міндетті түрде әйелің болса оған дөрекі сөйлеу керек мхм міндетті түрде тек қана в приказном тоне сөйлеу керек міндетті түрде
міндетті саған ол уже сенің әйелің болған кезде уже саған міндетті бір көп нәрсе
и сол туысымызда сондай нелер болатын жаңағы дөрекі сөйлейді өктем сөйлейді кейде боқтап сөйлейді и маған оны тыңдау өте ыңғайсыз да иә
енді өзің қарашы то есть ертең дәл қазір менің анаммен отау құрған ер адамның да сондай психологиядан ада екеніне мен не бере алмаймын кепілдік бере алмаймын мхм
енді сол жасында анама біреудің дөрекі сөйлеп жатқанына мен просто қабылдай алмаймын ол нәрсені мен сол үшін ғана қарсы болар едім
егер бірақ мысалы ол сен білетін болсаң ол адам мәдениетті адекватты адам болатын болса онда сен қарсы болмайтын едің иә
қарсы болатын шығармын

да таза енді ыыы қалай айтсам болады мойындау керек бұл енді дұрыс емес мойындап тұрмын
мхм бәрібір мойындап тұрмын бұл нәрсенің дұрыс емес екенін бірақ бәрібір менің қалаған нәрсем де
мысал үшін мен мамамның жанынан отыз жыл білмеймін жиырма бес жыл тек қана әкемді көрген адаммын да мхм
оның өзінің қалауымен болатынын да түсініп тұрмын да мхм егер ол болатын болса мхм а вот бәрібір мен сол маған қаламай тұрамын
іштей өйткені ол міндетті саған қарауға жоқ міндетті емес ол маған уже ештеңе міндетті емес мхм
ол маған ештеңе қарыз емес ол маған беретін нәрсесін беріп барлығын істеп
енді неге ол қазір өзінің жеке өмірін құра алмайды мысалы
сенің мамаң қазір кетіп бара жатқан жоқ бірақ ыыы ойлап көрейік даже даже мен жаңағы өзімше жаңағы нелер ойлар айтып отырмын ғой қарт құқықтары
мен көп нәрсені қабылдадым деген сияқты дененнің өзінде өзімнің мысалыма келеген кезде мен анамның жаңағындай үйден қазақы түсінікпен селтеңдеп көшеде жаңағыдай
пансионаттарға барып қыдырып өзімен өзі жеке өмірі болғаны барлығын қабылдай аламын да но почему то басқа адаммен дәл қазір отау құруын қабылдай алмаймын ну білмеймін қабылдай алмаймын
ну шын айтқаныңа рахмет то есть мен ойлаймын басқа нелермен басқа ер адаммен уже көрмеймін
ал егер сенің і әкең болатын болса ол басқа бір ыыы адамға мысалы м үйленемін десе сен қабылдар едің мүмкін оны иә

бірақ қабылдар едің
қабылдар едім мүмкін меніңше бұл жерде мәселе үлкен кісілерге қатысты емес бұл жерде сексизмге байланысты болып тұр да
мүмкін бізде көбінесе і сондай болатын шығар көп адамдарда мәселе қарттыққа қатысты емес
өте жақсы не осы жерде қойдың не үшін ондай қабылдай аламыз қабылдай алмаймыз дегенде
бізде бәрібір әйел образын былай миымызда қалып кеткен нәрсе бар да ол қамқоршы яғни қамқорлық алушы емес қамқор беруші қамқорлық жасаушы
өте үлкен жасында отау құрған бірнеше мысалдарды білемін көбінесе аргументтері мынандай болады қарапайым әншейін мысал ғой тұрмыстық не ғой енді оған жоғарғы нәрсе керек мысалдар керек емес
ол айтады мен іш киімімді келінге жу деп беру сен ойлашы дейді де и соған сол бізде аяныш тудырады ер адамның мхм сондай ең жаңағындай
ішкі бір іш киімдері бір жеке заттары деген нәрсені келінге жудыру деген хотя ол киім как киім тряпка ол шындап келгенде иә
әйел адамды иә жоқ өзі жуа алмайды ол не в состоянии может м
а вот әйел адамнан почему то осы нәрсені қабылдай алмаймыз да мхм
то есть ер адамға қарт кезінде ер адамға сондай бір қамқорлық керек және оны міндетті түрде өзінің әйелі жасау керек
мхм келіні емес там қызы емес мүмкін мхм мүмкін күтуші жалдап беру керек шығар деген ойланбаймыз да
а вот әйел адамға а может оған енді әйел адамның ер адамның несін киімін жуып бермеуі мүмкін бірақ оған да еркектің басқа бір қамқорлық керек шығар мхм
то есть ер адамды қамқоршы образында көре алмаймыз да почему то
жоқ керісінше деп айта алмаймын бірақ бұл екі жақтан бірдей болу керек деп есептеймін екі жақтан мхм
мысалы жақында ғана осы туралы сөйлестік осы сегізі күні сегізінші февраль ма еді
тоғызыншы февраль ма бізде әлия деген дос қызымыздың туған күні болды сол жерде осындай бір рухани бір нелер әңгімелер кетті
бір жолдас балам айтып отыр өзінің атасының мысалын әжеме өте қатты қамқор болды дейді де мхм яғни біздің қазақы түсінікпен алғанда өкшеқол иә соттап қарайтын болсаң иә
ол әжемнің төсегіне дейін салып беретін дейді қартайғанға дейін мхм мен мысал үшін ол шалға риза болдым
қоғам не деп соттайды оған ол туралы не айтады оған қызық емес
ол просто өзінің жақсы көретін адамына өмір бойы өзіне серік болған енді қара ер адамның қомқорлығын қара
әженің ондай нәрсе м ұсақ бір нәрселерге не қылмайтын дейді даже әжемді соншалықты жақсы көріп не қылғаны кейде аяқ киімін шешіп беріп
кемпір мен шал ғой былайша қарасаң
бірақ ол сирек жағдай ғой біздің қоғамымызда вот именно сирек жағдай да то есть но бар ғой айтылатын нәрсе иә бар осындай мысалдар бар
то есть қамқорлық объектісі тек қана еркек емес әйел де
ну мысалы мен де мысалы қазір қарашы менің і әкем бар менің шешем қайтыс болған
мхм егер менің қазір әкем үйленемін деп айтатын болса қазір мен оны қарайтын едім оның таңдаған жұбына ол менің әкеме жағдай жасай алады ма жасай алмайды ма мхм
егер өзі масыл болып отыратын болса ар жақ бері жағы болып мысалы көмекті қажет етіп болса мен қарсы болатын едім
ал егер ол мысалы і менің әкемнің барлық жағдайын жасап ыыы мхм дәрісін беріп уақытында ы жаңағы төсегін салып жылы тамағын жасап беретін болса мен иә деп айтатын едім мхм
демек маған әкеме жаңағы бір жұп емес саналы түрде өзім бір күтуші ғана қажет етіп отырмын әйел ретінде емес просто күтуші жаңа сен айтпақшы оның рөлі мхм сол ретінде ғана қарап отырмын
м демек енді бұл біздің қоғамымыздың бір проблемасы шығар тіпті өзіміз бір ііі прогрессивті деп отырған азаматтарды өзіміз
мынандай нәрсе жоқ бұл жерде мен мына өзімді былай аяқтап алар едім
бізде ең көп айтылатын нелердің бірі мынандай ғой құлдық сана деген сияқты нәрсе айыптап біреуге солай ярлык таға саламыз да құлдық санамен уланған деген не сияқты
соған жақсы герольд бергер жазушының айтқан әдемі несі бар мысалы бар мен құлдық сананы күнделікті тамшылатып денемнен шығарып жатырмын дейді де мхм
қарашы қандай интеллектуал адам соның өзі сондай нәрсені айтып отыр да
то есть бізде қазір құлдық санадан былайша толық арыла салып тап таза болып жоқ бізде бәрімізде ол отыр мойындауымыз керек мхм
ну мәселе сонда біз соны бірінші сол нәрсені біз теріс дейміз бе теріс демейміз бе мхм
теріс деген сәттен бастап жаңағындай тамшылатып біз денемізден сол нәрсені шығарып отырамыз
ол үшін именно осындай нәрселердің ашық талқылануы и именно осындай сұхбаттардың болуы маңызды да мхм
жаңа айтып отырмын ғой әжеме атам осындай қамқор болатын еді өте қамқор немен қарайтын еді дегенді қарашы сол жерде тыңдап отырған он адамның біреуіне әсер етсе ол уже жақсы иә
то есть сондай бір мысалдың бар екені и оны норма ретінде қабылдануына бір әсер эффект бабочки деп не қылады ғой мхм
бұл қоғамды өзгертіп жібермейді бұл әңгіме қоғамның бәрі теріс айналып күрт өзгеріп кетпейді но бәрібір кең болса осы нәрсе
дархан әбдік те өткенде бір бағдарламасында айтқан еді адамдар біздің қоғам дейді де қоғамды тәрбиелеуге тырысады бірақ ешқайсысы өзін тәрбиелемейді
мхм басқа адамдардың қалай өмір сүру керектігін біледі де өзінікін өмір қалай өмір сүру қажет екенін өзі көбінесе ойланбайды деп
енді демек дұрыс біз өзіміз басқаларды бір і кінәлап жатқан жоқпыз өзімізден бастасақ мүмкін бәрі нормально болатын шығар кейін
иә айналып өзіңнен баста деген нәрсеге келдік қой бұл дұрыс та
мен бүгінгі әңгімеден екі ақ нәрсе көремін
бірінші біздің қолымыздан бірінші келетіні ол өзіміздің қарттыққа дайындық осы сәттен бастап ол қазірден болатын нәрсе мхм
екіншісі басқа адамдардың бұл туралы ойланып көрмеген нәрселеріне егер хотя бы бір адамның
осы бағытта ойланып көрмеген осы туралы бұрын ой қозғап көрмеген адамға бір идеялас тапсаң әсер ете алсаң уже жақсы
жаңағындай подкастты мен алдында қарасам жүз жетпіс жеті ме адам тыңдаған екен егер бізді
осындай екі жүз адамның бір жиырмасы ойланып қалып қарттарға көзқарасын өзгертсе демек біз өзіміздің функциямызды
біз өткенде сенімен бірінші әңгіме болған кезде содан кейін бастап мамама қарай бастадым да нені қалайды нені істегісі келеді и жаңағындай
бұрын кластастарымен қыдыру кластастарымен шығу орта табу деген нәрсеге баратын болса мен мүмкін басқаға шақырар ма едім
уже көзқарас жаңағындай нәрсе уже маған алдағы уақытта уже қызық оның неге барып немен айналысқаны
жаңағындай ондай ашылатын болса мен уже наоборот оны сол жаққа қууға тырысатын шығармын бар сол жақта жүр айналыс деген нәрселермен
сондықтан айналып келгенде бәрібір бұл әркім өзінің қартынан бастаса өзінің біріншіден өзінің қарттығына дайындық та және бүгін дәл бүгін үйінде бар қартынан
қолынан келетін нәрсе ғой иә соған көзқарасын өзгертіп
мысалы кәріліктен қорқамыз өйткені біз білеміз дәл сондай бір кейіпке түсетінімізді иә иә адам
демек і өзіміз қазір ол қарттықтан і қорықпау үшін өзіміз өтірік ы екі жүзді бір стандартты алып тастап өзімізге өтірік айтпау иә бірінші кезекте
и сосын олардың қалауына ы құрметпен қарауымыз керек шығар мүмкін порно қараймын десе де мүмкін лыжиға барамын десе де
ол нәрсе норма болу керек
иә стрип дэнсқа барамын десе де өзі біледі иә яғни біз оларға таңдауымыз керек олардың бір образын қабылдауымыз керек тойға бару бата беру деген сияқты
иә біз таңдамауымыз керек біз қабылдауымыз керек просто
рахмет сұхбатыңа
саған рахмет
і қош сау болыңыздар